د اوسېدو کوچنۍ فضا له کور څخه عبارت ده. کور له خټې، سمټو، لرګیو، رېګ، خښتو او نورو توکو جوړېږي. کله چې کور جوړ شو بیا یې دا خل باید فرش شي. د اړتیا وړ توکي په کې کېښودل شي. د خوب خونه ډېره مهمه ده. د خوب په خونه کې د کټ یا توشکې شتون ډېر اړین دی. پردې، فرش، توشکې، بالښتونه نور د اړتیا وړ توکي دي.